<hesitation> esiku kwali lela ndina elago, esiku limwe kwali ndaa, okwali esiku lyevalolyandje, okwali ne ndili kowambo, opuwo shi ngaa ndaka penduka, okwali ngaa nda dhimbwa kutya nena evalo lyandje, shi ndaka penduka. onda dhengelwa ongodhi anuwa onda tuminwa iimaliwa ku tatekulu gwandje, ngaye ka kwali ne nditshi nge evalo lyandje, ka kwali ndiinekela tandi pewa iimaliwa mbyoka yi thike mpoka shaashi okwali nda tuminwa omathele geli gatano, sho ne nda, onda kakwata okalefa ndihe ko- kotshikuku ndika taleko iimaliwa yandje, moku galuka, ondaadha kuku gwaandjetu etu dhipagela otshikombo, opuwo. nda mona kutya nena ondina elago lela lela, shaashi onda tuminwa otshimaliwa, he omukulupe gwaandjetu otetu dhipagele otshikombo, sho- sho etu dhipagele otshikombo se otatu ithana aatshinda, nookuumeketu, naakwanezimo yeye twee tulye lela shaashi, esiku ndono okwali ndina elago lyo okwali evalo lyandje noho.